هختار ان أنا اكل بيتزا و مكرونة بالصوص الأبيض علشان بحبهم اوي و بحس ان هما طعمهم حلو و ممكن يتعملوا بكذا طريقة ف هيكونوا مختلفين يعني طعمهم هيبقى مختلف مش اكل نمطي